sagalen <hesitation> wor Germany an nyaat tok simannen hin nyaati, sima ammo unga ak riga kan hin nyaatu, ammo unga kawaida sima ak ujia dudhi. Ishin amminen won dibi ishin nyaat qurtumminen hinyaati. Wor kun amminen midannen hinyaata, boflonnen hinyaata, <hesitation> hakanqaresinnen hin nyaata. wor kun amminen <hesitation> tambinnen hinyaata. wor kun fon nyaata, marage nyaata, shabalake nyaata, won orrua dudhu kulli ishian hin nyaati wor kun.